יא, כ'מיין ס'איז דא זייער א גרויסע חילוק צווישן זיך פארלאזן און גלייבן. גלייבן איז עפעס וואס האסט נישט קיין קראנטע מקור, דו דארפסט נעמען אזויווי א בלינדערהייט זיך פארלאזן, <hesitation> און גלייבן מיינט אז דו האסט באקומען, איינער האט דיך אויפגעוויזן <hesitation> דו האסט א קראנטע מקור אז ס'איז אמת